मिट्टी से प्रतिमा बनाने का एक पुराना और सुंदर कलारूप है यह आप मिट्टी की प्रतिमा बनाना चाहतो तो यह कछू कदम दिये गये हैं। सामग्री जुटायें मिट्टी सबसे पहिले आपको सही प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होनी चाहिए जो मुलायम और लचीली हो सके। आमतौर पर कुम्हारो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी को अच्छे से रखो पानी मिट्टी को गीला करने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। हाथ और औजार आपको हाथ से या विभिन्न प्रकार के औजारो से काम करना होगा। कुम्हार का चाक भी इस्तेमाल किया जा सके है यदि उपलब्ध हो यदि आप मिट्टी के सूखने से पहिले उसे मजबूत करना चाहो तो आप उसमें कुछ बांस या स्टील की छड़ डाल सको हो।